डाऊँ ग नौ जू मेता पता छीन आमों डाऊ, निमो डाऊ, पीपलों डाऊ, बरगदो डाऊ, कटहलो डाऊ, सरसों ग डाऊ, नारियलो डाऊ, बांसों डाऊ, बबूलो डाऊ, जमूनो डाऊ, केलो गू डाऊ।